Atsan sudarhikaunbana duniya mukabuwunka muna cinamajeya munabuwunka dowaiya vogwahiya, wisim ma enamudabunu munapula pulanajeriyaiwa munsim mai amna mukabuwunka munacinama munabuwun dima lhadiwa kowuma muna dima yoduwa kama na diya sipunwa komuna diradirwa kokuma munabuwun munbi dim asana a wuhanwa kokuma mu nabuwun gyagui cinakama komunabune bugwi yinatsakinwa ko munabuwun tsiya tsakar wa darhikatusu casi munabuwundi aduniyaka munsima enamunda buwunkawutu mukabu wunka adanbamundacinaka mukabuwunka muna maryika munsimmau mugamarau kamumamarau musimnai kairinna yikim kodimairinna yikinu kwafamunbawan adare munsimmoyuka munbuwun marairin dimakanilim tanuwa dimawankwaiki tamunma munzuwundahi mudimau tanu adima irin weniyeki tanu lṫnatameki munma muntau tanulinata sidungawan mi mun ma muntau tanulina ta gwiyin muntau. Lintanuwa tatsakar mumma muntau litanuwa doya mumma muntau, litanuwa ta shinkafa mumma muntau duirin tanimalinda halinka to mumma munzuwundo munta irin talin munzuwu irin tayikinan, munka piya yilinka muntadidi amma muntansudi yikaka hambalinda taka munatau mitsigama innalim mun zuguwun wanlim, tanu linna tameki mumma mundima wanlim tanulimnatatsigi atsakim mumma tsu guwungatsakim, tanulina vogwahi mumma mun buwun gavogwahi midabama midamakau inna lim mun zyiguwun wan linai dimananwan yikinn muzu suyikin hamma jika. i munbuwun dota sibu munbimarairin simbuniyika munsimma irinlinnu yinsihdibaiwa tuwalim to mitsigamainnalim tanuwankweki muntanisa piyakanwamunpiyau muntamma piyakam uka munba rayuwa yinka innalim, misu subuwutai muntansu faiga piyaka mun piya kanwanwanai munbuwun maraagina qubuniwanai mitsigama innalim mimakanama, yauwa muzuwalim yikahalim faigan nalim tanu subanatameki tanu subana rimae tanu subana rima simbu dirima simbunilim. Tanu sibbana rṫma zakima dirima gwitinilim wiham zammai mun mun piya kam mmunbi maraginasi buniwan mitsigama innalim hamba midatadiwin ka mita innalim limkumatanilim yikalnna subunilim muzuwalim wanka koweniki tikuyarenusi ditsiguslnnati, mumma munpiya kam mummaranun mitsigama innati mididadikayaza kowadata tsigitusi koweniki inna irin zamanusin avoguwal halim kokumalimdidiyuwun wanemunebu wun yikahalim dibuwalim faigamdim huwundibitsi galim faigam lim huwun mitsigama innalim yaddemi yema kama innalimka dibuwalim dibika inna mun wane mune buwan halimka aduniya to rayuwaka tuwanka mibama mibitsigama tansudaidaika fatanai azasukafabulan fatanai azamauka fabulan munta vunahi muntavunahi mundabulahu munkiya yikim mun piya yikim mida ballau mihalalaza mibaila wannata gashi wane zaba wutsukuka jidivinaza jimarin mibaila tazasuka tazama faigamuka mitavunaki. Midadigadidigau vogwahika jicasi fabahudotayikim fazirai famuna bahudota ka famakwavogwahiyu kalakala fada bahu fabahu fabitsigahu agin munan fabahugwa gwuzyaza ka famuna piya yikin hana fabuwahu fabiratirahu natsigana, amma vunamakim asaya sayau atabimdigikim yintanu waki yakina dimameki innagwa gwanimadasayusi adigi to a handu azamau to miya dimawankwa yabuladibulau to mibulasu asesu vunama, to azasu ko azamau misimmau to fakwa guza daidai ka fabulan muntadan su ka ata efiyecamau mutadan mauka munta vunahi mun gyaki yafudi wanka mida bama, midabalalade wanka midabama do yarenama mibamaii midade gau midasawau midatsiguma midelama midabama voshin mida piyau, midabame yadu midapiyau, midabameladi mida piyau mibama fayakutama midi yasipunnama mitau mibuma sinama, digajamazaka mipiyamai kwatsa yuka milamai mibamai ladika mitama wihamu kwadi ya sipunka dizarama dutuwika mibasai mubu wama mibitai. Mikwataka mitambailim midu miyabame cinama dutikai zikazu milamai mikirama badai, mibama cibidai acibikwakwi mizikau mibuwamami mibi tsaayau mibamai ediradir midiya sipin mitau mibamadavoshin, mibamailadi kwaga suwaka mi batsi ya zuwai mibamai kwura mur mibamai kuwa zu diyanka mibama mibicacinau mipiyau, midida tsigama dorayauwanama mididadikayaza to ko azafusu ko azafumau munsimmau to mida tukim midawabulau tigatakinakinau azama jikau midabama dibidimam mitau, mitau sinan manama inna rufadibur fa rufa madashi farufa ramalib in kurin garuna inna kurin gabona diyanka mitau milama channama mividabama bakkitaladitama mikuwazunama mipa yamusi dibuwaza motaka dima dibiyama kam mi dava dokwakwi midida kir mamidazikau, mida diya sipin nama midatau dimaka su warai dibawusa alarabu mibamamibi nayusi didima zabu muburushi dimazabu dizabazaba larabu dibusa kamai dizuwa mikumibama kamai mizuwadidisibuka.